जब हम एक टैक्सी के बारे में सोचत हैं। तउ मेरे मन में एक ऐसों वाहन आत हैं। जौं हर रोज की जिंदगी में एक अहम हिस्सा मानो जात हैं। टैक्सी आम तौर पे पीली या काली पीली या सफेद इन रूपन में दिखाई परत हैं। लेकिन अब तउ टैक्सी के रूप में कुछु ई रिक्शॉ आन लगे हैं। ईकी सुविधा सिरफ उन्ं लोगन तक की है। जौं अपने इस्थान पे टाइम से और आराम से पहुँच चहत हैं। आधुनिक युग में तउ टैक्सी को मोबाइल सेऊ बुक कर सकत हैं। जेते टैक्सी तुमहे अपने घर से उत्तरान आये जाइये। और जहाँ बतायो वहाँ पे तुमहे छोड़ दीजे। टैक्सी ना केवल यात्रा को एक साधन है बल्कि यह शहर की धड़कन को एक प्रतीक है। जौं आर पल चलते रहत हैं।